﻿A katoh memmandi na mentoh enuwne na ɗafi ɗafani saa asko askaye ndalaw wali dafa tamamun <noise> cewa inaw na walikaw abiye kiceye <noise> na asne ulata muntum mamindin karai-karaitum shine ance da turas daini turanesakaw ka Gambe ka riyama Gambe masamman ndetu agitim a Ngalda abiche ndetu asko ulatamum masamman wanani dai na asa ulo walikaw askaye uli a manya ma donni ndalaba ini ai biya takasai dimkum dai ndenekaw ee amfani kadim saboka ndelaw yaretum gatti taidon saboka dimma karai-karai se timetum gidima, se wadima da karai-karai ka jagaubai dimma jagau muka maiwama jagatin Jalam ditoh Jalam dik bakarkare waike waikeni fa ini fatenekaw ka Jalam lauke shinɗenekaw ka riyama Jalam kana ditoh riyama Jalam gidi biche dite bimandi shinɗenekaw bakarkare waike mu yinɗenekaw ka biti mu ndetu dim ance har ankaw boh bagwatinma dikna biti a rigama Jalam 'yam mu walankaw mu wali agi munetu muɗafafidai dai mu wali agi layitoh tonchino gabadaya mumtumma chawan mandi muntum machawan nabitiyim u ndekaw mu wali mu netu ka moto mu gamutankatinye mu shinɗi mu wali harmu netu muyintu toh. Toh ance kuma dikma tingentu kwaro dana waike mu ɗefakaw mayimadi mayimadi ancai ai muyi mandiga bai amma dik dawadi ma tattarakatin mu shiɗi mu wali dikbi kamuntum kamuntum dai mudafi la agisu ikaya lauke njouka mentakama donka ini <hesitation> amman ka marko ka mentama donka dika bai sannan chidantikaw wadi na biwadima ka menta aginibai amma kanama donka dikaw na njawaka cewa sarako walika dikaw timeko ayamma donka dikaw ayam yayatikaw waɗi ko Baffatikawa waɗi ko miyatikaw dai kice ayam ko kuma nzafata Babatikane lallai ayanm dai nanjawaka timekaw ai ayam nzafatanaune toh dikaw kuma kanasataye ka mentaka memandi ka ƙyani dole ka eni memandi kamatikaw amma ka ekani membaiye kawai shikenan da wanda ya ƙwate sansanlekum da wando tikuaw na shirima ngwate kanƃilatikaw dikaw kuma daka nakaw maiwa ma ngwa balle anka dasin koɗah dimun mu mentoh ladabima mandi ma'ina koɗa tinbai amma dasu fulatin ka zazzan dusu aika tarbiya sosai ancai gidi dimun agitin 'yam cewan a kodasuma zan kasha baima ka gaɗi kaboh kwarta koda ka takalmi tikaw ko kuma ka tagiya a katikaw dole tikaw seka naku tagiya'i ka caewa sara kaw ka gaɗatikawye seka zabe takalmitikaw ka zabe tagiyatikaw amma ancai suima. dikka ita ƃii itakaw dai ka sauƙi. ﻿Saboka ini koɗayi musumma ancai ba intamabaiƃamba koɗayi wanka canji dik dama mekeyi ai ndala sauki toh amma karramawane tai ka cikgirmamu ngaye madonka dikawye toh ƙyawo amma ngwa ka karramekasebai membai toh shikenan maiwatikawma ka menta bai nga gadankama kamentabai kawai kana ngaye dikaw dai ka maini kicai toh 'yako kicebai nga don Ndege zannninki maiwaka dukuye aize kasa na Ndege ne ba barkani na wayoni ko kuma gwanintani ba Ndege ne zanninki don maiwa kadukuye aizekase na ndagai ba barkani Ndagebaya nahwayottini kokuma ewatinibah ndagaine barehni askaw bareni setoh dole ku ɗafise tohku ɗafansakaya sanna inima na njoka ɗawa ba adalki lalle mentasi cewa tunda sa ɗautinki maiwama nga toh shine dole saa menti madon <noise> marawe ka i ka samaka ini inma yadda ku girmamakase inima na girmama madon ka ini kutu amma shikenan kanangwa maiwama ngwaye dama a gatatinma gatatinma dimma karai-karai kana ngwa maiwama ngwaye dama a gatatinma dimma karai-karai kana ngwa maiwa gaɗankawye kokuma kaɗa tuku nazu nonna lauke seku yinɗa tuku a ƙyarno tohku shinɗan seku a ƙyarnaye tingatinkiya sekutingi toh shikenan toh dama koda ndalau gata tohka ekawni ka gataƃi ka ekawni ka gataƃi dik fatta amadai <noise> ka walukaw adonniya na sakata idani naike saboka tani membai bai mandi ka ekawni amma ka girmamekase baiye nakakaye semalɗaka kani ini kalekaw di. ﻿Ndeɗa tikaw tanko mangwai toh dusu mamu koɗayi mamu mu darajakase bai ka maita kodama <hesitation> kaƙyani meƃabai ka maini ka ngune bai ka zitese shikenan ka ƙyarnau gwam ƃasheyi gidi ƙyarema tare amma dusu ka fulata ka zan dususfa <hesitation> darajakaw musu gam ba inta mambane toh amma memandi ɗabi'a mawadi dama biwadi na asa bai amma duku mayanau yadda man kwa'ina.